Wiva wikire ulile kuharusi, purute ku- ku- kunanihii kundoa javanu, purutire kundoa, wuna akakulimi isyakurya syorosu, ijo jiva nonu. Mwekire mulutire kuu- sehemu inunu, muta msitamile msimu musileke mumumalile, pumumalile, muvangu uhuuja, mwilule umuda apangi mkiliuka sasita, apangi satano, apangi sa- sainne japakilo <noise> muvangi ukiliuka kunyumba. Lakini apo mwiva musikile ulunonu, imbaka navavene viva vanokirwe.